مننه چې د دې ښکلي فلم سپارښتنه دې راته وکړه. واقعاً چې په لیدو یې د ژوند په اړه زما نظریه بدله شوه. وروستۍ صحنه خو یې بیا دومره احساساتي وه چې زه یې وژړولم. زه ډیر فلمونه نه ګورم ،خو اوس مې چې دا فلم ولید نو ګمان کوم چې ډیر د لیدو شیان شته، چې زه یې باید وګورم. که ته داسې نور فلمونه هم لرې چې دومره ښکلې کیسې ولري نو لطفاً ماته یې لست کړه، غواړم چې زه یې هم وګورم.